Faʊ mo amura a murtə dəndang a təm a gʊsəte təmbə bən sʊwe mo n'samənkə bən dəmən bən samənəm n'təmba <hesitation> nəbba niyajiiyuməm bə n'bɨrɨmo urshelima bamtəm ka nyagʊ n'sʊwemo n'samən ki bən samənge bərki n'bahanjii təmhəmka nyagʊ ka kalʊwʊ we ka yʊlgoriwe yə n'sʊwe mo yɨngte merə kʊn jənii bwarai yərari mungote bʊktə nəb a jʊwirə kʊni, bahanjii ka yəm sori mən faʊmən sʊweo hanjiim kayəm soriyora jʊwiki banjiim a sʊnən yəm nʊngngəne sɨng jiirda a mungorən sʊmənə go tə kajʊwi məni hanjiim ba yamən n'mwe n'su ki kadʊ basu, mebasu adʊʊn, me ba sʊnəngo n'nəngnga wʊlage bərki bhanjiim kayəmfinita niyʊ ka yəm nyagʊwianiyʊ ka yəmgo ni gən jiira jiigu <hesitation> jɨrgo tən kojii yuwii, bahanjiim ka nyagʊ jənii jaʊran jiiyʊ ka nyagʊ. Nyəngkəng hanjiim jarərə nəb gərang kə memənə gʊjiiki bəndi a gʊ n'jaʊ jaʊ jənii jaʊ riyʊ kikən jaʊ jənii jaʊri bahanjiim ka kadənwai yobi, jənii jaʊranjiiyu ka nyagʊ <hesitation> yʊte nyang kanya gʊ. Təmban jiim n'təmba jənii dəndang bang n'kojiiyu a sʊwe go bən nyam ka n'jara gaiyəm nabo chiim ban jiim n'ga rə kərang ngi nakə kʊ n'bʊna kəranggərəng kəmo kən dəmmən kərang kəmo kərang mewʊga kə mo me wʊ jiiwʊga, banahanjiim waijii megai yəga gaiki me yəmbə mo kən dəmmən kərangngəng we, me yəmbə mo me kərangngəni we, me yəmbə mo mungor gərmar ka baʊ niyəmwe mənibo n'nimo gər mar ka yər rə nəbəmwe n'sʊwe mo mungor si a jʊwi mo nʊng ka yarmən mo nʊng ka jii me nyong n'bahanjiim ba no nʊng kanjiiyɨng kayəm nyənkə nʊng ba laʊgərə rəgʊ nʊng bayəgii a siwi, baharn jiim mebə no nʊng rə kʊna jʊwi banjiim mebə sirərə kʊn ajʊwi məni n'hanjiim ka sira bə si a gani n'no nʊngwi mənii bo n'jənii jaʊriki mən jaʊwa gwa daʊtənwi banjiim bo n'sʊmebə jarə jəniin jaʊran jiiyu yaksər, wuniikiba maa jənii jaʊri ba jaʊ wʊba siitəna fɨrdan gəni. Me bən jaʊ jənii jaʊri na n'dʊtən dʊwi mo nakina n'yəgii n'kwisəre bahənjiim ka dəmən nyəngkən yəngna jənii jaʊri rəgəng ka dəmə nyənkən dʊtən jiiki n'yəngna bərirə silang, no bo n'banjiim ka yəm ki na nʊ n'wʊku jiiki ka yəm nyəriki ba nəngnga gərəng kəbən sʊwo momebən nya gujii ba daani nyərari <hesitation> gəmtan jiiyu ka gaiyʊ ka nəngnga tʊgarang bərkin banjiim gʊsə tə warigʊ jii a nəngnga ki mən fari bərki gʊsətə wargʊ bəbe ki bəbe gai wʊnii ki ka farə go gə chu gʊ n'bɨrɨmo ursheliimai, wʊni ki bʊ faʊgo mo gəka urshelima, n'wʊniiki bə faʊgo n'sʊwe mo kən chumə ursheliimawa berə nyang n'jiiya mʊna n'jiiya bwiləmri yʊ agwa miyʊ n'swimən mo n'samən ki bəndi agai na n'samən na n'chii bərirə jənii yaiyə n'sʊweiye n'hanjiim karə bərsan da kojiiyu anee a gʊsətən, kajiiyu ka ne bərsan hanjim ki kinanʊ ki nan nəb nən bani a kʊrtəna banjiimiki n'balianjiim ka. kha Lii kumnii bərki n'Niyajiiyu ka nəngngatən bʊrang ajiiya a- ajiiba nya han jiimi, mənnibe bərirə yʊlgori agaiyʊ nabo rə mʊratang a kaini n'banjim mʊratəna chətətta jiiyu me gwi rəbə dʊrə təmba nənʊ kə diyara <hesitation> kabwira kainan jiiyuwi kabira gani n'banjiim ka mʊratən kaini wa yəgiiki ka yəga dəgii. Gani n'jaʊ jənii jaʊran jiiyuwi rə gani n'dara wi nən nyagʊ, ki n'wunii hii mən faʊmən waiyʊki kəmən faʊn n'hii kwayuwi ki bən nya amurii me mo nən gʊniba benən rəge, ki mən faʊ ri'hii latəttiyʊki bən be gəre, ki mən faʊmo n'sotən yəm agʊwa səmba ki ka gai, ki n'ni farə gogə fan a səmbaki ka gai, ki mənan ləlle akati a murii kikarə gʊbən nʊng nəb mo kən lewi ki nəbliəm ba jəgane ka benən gəri, bərigərə nyang nabo nyən gkə gərmar təta jiiyu yora səmbai yora gaiyəng, mungo ta jiiyu yora jiiyu yora səmbai təka gaiyʊ nyərakə yogəre nyəra kətənən <hesitation> gər matəta nənʊ agwi yogəra jii ajii ajiiyəng hənjiim nyang yai yogora jiiyu agaiyʊ yora sən bai ka ləmibwirə kwani bən gə mən sʊwe mo n'samən ki bən samən. nabo nəngkəng hənjiim <noise> tənən negrate bəgai gəra gwe kəmo we mo n'nigra n'nidʊga wemo n'dʊtəta aa kunda motəniiga n'bahanjiim merə wai nəngngatang a dəndangngi mebə nəngnga dəndangngi, ki mən wʊgra ki kimən nigraki, ki mənən wʊniki bananhanjiim bətə nəngnga yobi kwani. kainihi a jurgoyurgo me kaikə mo n'we n'gənda niyən mobə nəngnga swer agʊ nyənki rəwʊra bʊnəni, rəwʊrə nəbi rə wʊmerə nəbi kainilii bənjiim bə mʊra a jurgo jurgoi yə kwani a jurgo jurhoi yə kwani a jurgo jurgoi yə kwani. Bo hanjiim rə bərəm banjiim rə bwe fərii anjiiyu kaanya wumonii a mwatənta songngi, kan mərre bərki jiiya nəngnga kimən fari bəki n'bahanjiim kayəm nyənkən fərə nəb gərang ka yəmrə finita nəbi ki mən bwe chʊwiki, ki mən bwe bari, ki bən mərən, mʊa fɨra muriiki bən ke na n'mwe kikən nya n'nən nə wʊmo wumoni bərki kən yəmmo momən ni. Nabo kən kən nəngngamən gujiiiwa gʊsəte nyagʊki, ki n'temʊ kən nəba mʊm a nəngnga mʊwʊki karəgʊ n'mʊlawi n'jəgarəwi bən yəgii agaiki kən jəga. niwʊ nyəngki we ka nəngnga <noise> mʊwʊ jiinyawe, niwu nyəng ki we ka nəngnga mʊnwʊi jiibwirawe, Jiinya bənchuwa muri nyəraki a nəngnga nyən kən mʊla rəgəng bən chu nyəngka nəngnga jiinya grəng ki kəmən wer dudannʊn mo nəba miyəm ka nəngngamən jiinyawe ka nəngngamən jiinyawe bərki kən yəgii n'chu nyə njkəng mʊla rəgəng to kanyagʊ na ləmgo nəbba nənnəm kʊ ka jəgarəki kan mʊlarəki mo n'ni we nyənkiwe ka nəngnga mʊwʊn jii nyagʊnwiwe masi na n'mər təna bətəm bangəni, ki na adʊ n'bətəbi mebə nəngnga gʊ jiiki bəri jii a nəngnga nyagʊwi bən nəngnga təni bətəmbangəm, n'mərtəna bətəmbangəm nabətəm a yəmgo n'te n'jiiyu koni nəbban jiiyəm ka nəngnga jiinya atəmhəm. Məni atəm ba nənəm agwe me nyang, ki ka nb'nəngngarəki mən kamənə kani kaməna jəna kaniyʊki bən dəmən bən nya, me mənə jəna kaniyʊki kən tamən na n'mwe aa <hesitation> kʊti murii bəri gərə nyang bəngəng sʊwe motəmhəm bamba n'bərɨ mour sheliimam n'təmbə mən farəm bərki kojiiyu ka sʊwe go n'gəma kagəfarəm. bəngə məma mən fare monan nya jənii ka, gai dəndang dən dangngirə jənii jaʊran jiiyu nyənkən bahan jiim yogərəng rə jənii dəndang n'kojiiyu a nəngnga ka gaiyʊ kən lii faʊtang monan yəm mo mən ka gai.